Ia, araiky ze zen̈y raha mitombin̈y tsarabekiny fôtony ia, fôtony zen̈y koa fa mitantara raha aminao zen̈y olo araiky ke raha io zen̈y kà fa nisy fotoan̈a zen̈y fa navy niain̈anao, na koa zen̈y azonao tsara zen̈y pilasinany, afaka afaka mahatsapa tanteraka raha mahazo izy zen̈y anao amy lerany iny.